د سموتي یا هم د میوو د مخلوط د جوړول په خاطر کیدای سي مورد نظر یا هغه میوې څې مونګه یې خوړل غواړو هغه په ګرندر یا یو مخلوط کن کې واچول څي او وروسته د مخلوط اود میده کیدلو نه وروسته د هغه شربت په ګیلاس کې واچول سي او وخوړل سي.